لو كنت دايقت حد-او غلطت فيه-وانا مكنتش عارفه واقتها الصح او الطريقه الي انا كنت مفروض اتعامل بيها-هغير الموقف كليا وهتعمال بالطريقه الصح-الي كنت هعملها-وهقول الكلام الى كنت مفروض واقتها اقولو-ومضيعش وقت-زي ما عملت فى الفتره دى-واشتغل على نفسى اكتر-بردو اسبع فتره كفايه انها تفرق معايا كتير